Sɛ yɛ - yɛma nkyerɛkyerɛ dɛ obiara botum dze n'adwen ayɛ biribi <noise> wͻ asetsena mu <noise> na wͻa - wͻabͻ bra ma noho atͻ no a, obotum dze <noise> nsunsuando aba ͻman a yɛtse mu no do, osiandɛ obiara bɛyɛ dza ͻpɛ. Obi botum ayɛ adze a otsia mbra, obi botum ayɛ adze a otsia ͻman no ne nhyehyɛɛ osiandɛ ͻreyɛ dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a ͻno no n'abrabͻ bͻkͻ yie. Ntsi obi botum ͻayɛ ewifo oeewiawia amamfo, ͻnam dɛ ͻyɛ adze a otum yɛ no ntsi, ͻse ͻno no bͻboa no, nso na oridzi ͻman no nya.